Ye, amin'izao fotoagna zegny malaza be ny atao hoe <hesitation> ligue de champion na boligny na CAN regny na fanintsanana amin'ny tombon-dakan'ny maneran-tany na mondiale. De maro be ny tanora manao loka amin'ny regny sport aby mana- <hesitation> sport aby regny satria agnisan'ny hampanan-karena malaky hono ny fanovana pariage an'ny amin'ny <hesitation> sport na match mandeha any amin'ny télé fô izy i agnisany mitariky voka-dratsiny ihany satria ndraindray izy tsy mahazo, de izy amin'izay lasa tafangalatra, mitady vola anaovana izy i nefa chance, par chance izy io, ndraindray mahazo, ndray tsy mahazo. De agnisany miteraka voka-dratsiny fô izy tokony atao ihany fa lanjalanjaigna ny fanovagna azy.